Naquiiꞌntaaⁿ cantsaa na macꞌeeñe quia natsjom na malꞌue na nlcwaꞌ joꞌ joꞌ nliuuya cachi, cachi juuyoꞌ jeeⁿ tquiooꞌyoꞌ ndoꞌ mandiñoomꞌ nljeiiyoꞌ yuu na manom cañejo joꞌ chii naquiiꞌ na luaaꞌ juuyoꞌ cwiyooñe nacjooꞌ caꞌ cañejo ndoꞌ mana matꞌueeⁿ juuyoꞌ sa̱a̱ ati mꞌaⁿ ntꞌomcheⁿ cantsaa na mati wandoꞌ nꞌom quia natsjom na cwilꞌuee na nlcwaꞌ chajeⁿ na cajnoomꞌ ndoꞌ chaxjeⁿ na ntsjooꞌ.